A wa zuhg are sir akita nuwala greghi sir labara ka ga wurighi unɗu kulban ka suunɗi kur yawa umɗu kulban kana kamdu la mo si batti batti yawa umdu kulban kana kamdi la hel sir umda yawa sir labar ghi ka ghira wun ghi tha kaya mo kasuku a henya gan jay abuja ɗaika gre iɗaira bey agata rakchin labar tika umdarar tasukuɗɗi kare alaga ghaya gata sukuɗɗi nghuna laya ta sir labara ka gra wuni ghi ɗuriare aɗiiye kana ka umdi la mo suuɗɗi kur atiwa <hesitation> la labar ghi ma ga nudin tasira tha ko sira thaa ga ta nudin wa ko si batti duri are ta ahenya ɗurri laka are gata wura dar ɗuri shiriɗiya a kama vighi kitasi takira koeyan ɗuri shirighi jar tala jumdiji ko gata wuri jor ta luko uvi laka ako sir labar gam, ma jar luka jar jani ninda beya sileghagankaga ta wuram ko sig abba ajabba yau dachi kaneghi aran ɗurri are sura kagra wurigan adi si kana kamɗi mo suɗɗi kurwa ir chingaba ta hakama mur ɗma yaye gada rakechin tra ga labar tika waiyaye, ko jare cha be magha siko kagala wuri daw avi laka ko jar hall ja ta la gam avi laka. Sir eul babati zalla kaɗar wul ko, yau shan adi neghiwa sir labarghi kagha wurigh umdu klban kana kandu mo sir ka suku tika umdra ava tika umdra abeya tika umdura halgka tika ga gaɗa lumamuwa yaye ma sir haghi ma ajan a ɗuwa ko ta merdi meso a laga noghanan, ghatika nghanan ta mardi sir kasuku alaga ava ghi tika ama yaye, tala sukum karee ga alaga ta sini alaga, yau amma ɗurira nenegan han aɗura so jar gadi laka arm takra sir shary laka thuw gadi ta kira sir mo munofukur, yau dachi ka negan vuri are ya. Nulagre sir labar ghi kagre chiribe ko tasi mo si alagre, kagre chiribe ko tasi mo si alagre, undan ta chiribe wako ɗiyana ada m. Sida lanwa tha ya a ghira gagaghi allahanɗullah ahenya sir labar ghin ada ko chaawai wako allah nanga lakur uwi tha ma ada dauwi sir labara ghira ka ga wulghi, ja kiya m okiya uwi sir sum tha, ja kiya uwi miythgsso ɗachi ka negan sir labar gan eturi are ta gre ta shermatimai t’a ya an yajaɗi suthakurni ya a mon ama ghiran duri laka aran ma jar uwi ko jaralamo sira kuɗɗa chandi ɗachi kanegah, ɗachin kanegan mar tikuno ya kida gre ka gre uwi sir labar ghiko ka gre jaɗi sira ka gre ta mon ta are ta la wulli sulaka kuɗɗa faiɗa. A sir labar maya uwi ko th’a kiram lukuran ghi ma, lukurngaama kaya hai ko ga ta kira wna ga tukoko saigha tra a ko sangaya arewa, yai dach nega are shanso shaogaba ka mur uwi, sir labar ka ga a to wuri ghi unɗu klab kasi han, aɗi kuna ka sir labae ɗushimiwa ga ta rak chin ɗawar ashega yaye ako avo tha yaye waina aɗa jadiwa, iva tha yaye ajo, tha mak uunda laka si batti kajara labar kagha tra jaɗar know silaka baffti kajara labar yaye kaghu janiko acladar amma jara da jadiwa sai gha ti jadi singa, yau ɗachi kanegan sir labr gan, sira agakda mur han takiran, han takiran, ka negan ko iye aree ya newalagry mary tilinow tagre ta mo sira kuɗɗa kalkal takra sighi ka ghiry la jaye ko are jane ivi laka gra wul siri take koiye jara mo si batti are a ko sir labarghi shan avi, ma gre tokoeko lakura kuru tajakdagree shan adi, lakur mowanti silaka nejagagre ka gre jay mallan ta nuwa lagreko ako sir labar gan shan great jatba kagre. Uwi yau ɗachi sighi suɗɗa aja mur mur shan so dachi kanegan sira babatti gan jata suu sir labar gan dachi kanegan mur tughunow ya jagagree murshanso sir labar ghi ka gre uwi tagree ta mo si bebafti aka koiy taka shin are ya ton zamma'a kochin. Ka negan yaɗa nume ma alagirwa illa ka a kkidi tambi ka tambi charipinnagir ka akkuma durira akuma tasidiya thayanma, amma magira mo sibabath ako ka jara wuri ko jarye ma jar side ko thayannma ka jar tamo, amma gira da mowa gira kira gne gira jukdi lanar mowantiya gir are, gira kira giv jukɗi lannar lukuran na gir are, majr wuli ko jarge thayema ka karye ka gar ta mo, amma ma gira mo si kuɗɗa kalkalko jarya thayama kajar ta mo dagi ka negan sir labar ghi sim thah ta ka aɗuwa ahenya unaga jadi jayenako sit hah ga ta sukuɗɗa alaga, gata la vey aghana ga, a ko lurry ve gala cliba tisir labar shi waima ada jaliwa asherge haɗɗiji kurub yau ɗachi ka negan sighi sithah ala mur aih amma umdan maja ghaɗin ka m sir battikurko dachi faiɗan aduwa amma mu rya an ko allahandullah sir labou gan haɗɗi ahery alaama ahenya sir labarghi a chawye aduwa ko yanu alaga likuda madiso thudi anma sir labarghi ako chay shekol tha ma aduwa igoɗichin aka tambi, ɗaci ɗuri are sir labr gan viya ka gir jedi ka gir raching tika mehemmanchi asikuɗ tika bureka giyayaye, sir labar gan aɗuwan ko me a murrghe ahenya sir zaman si meso sir labar gan ako chaga a ɗuwa ko, si kuɗɗa ta mo th’a parthy ma aɗuwa, ɗachi ka negan ka ga uwiko ga sina ti chaisiɗa tata lamo sibatti tikaan mai. Ma umdu han ga labar ma iyan are baraga ka gir labaji, ma kiramiga are han a gua ha ɗar von are mola a sira kagira mo tika vonra kagha tuko are giv tajay ka gir labara gir waima ada gada girwa yau shan sir labar gan wako sir labar gan sara aduwan waiko taga siya aran a meyaye sir labar gan thuman kakato diya ka unda tihay kamdu zuboweshirn aka umɗa, ma umɗa tiha kakato gha ko ija a bun aka wane, ma umda bun ko a amoɗriah iviri zubachin kakati ghi a, local government thaay karndu zubochin, amma ahenya sir labaar siy nega are shan aduwa urndu puyyadar sai sir labarghi lambar umdughi ma aji adi ko gthahadin wane ija sit hay thay ɗiya gir kuɗɗai waima a dagadiwa, amma thumman umma a a thumghi umdura kama kayata kama kabu kakata ta zhiɗɗi a jata buɗɗa kaja wul ashirga waanegan ja sithay tha chyana, waneyan mo sithay thay, faiɗan ganye ka mur godaichi a katambi, ka mur godaichin a tabubi umdara ta ma aranye jarye tambiya ma tinadar, tambiyan ma tinadar kana ka jar mon, ɗaya kanegan murran tanbiyan una kamur jadi ka mur tagolichi a tambi mwr allahandullah muur godichin alan dachi ɗura mur are jjarye kka jar mo narkawa, kajar uwi kajan lukowa akow kajar siye sir labar gan tichaye sida labar gan Kuɗɗa sir labar ta zuba gan wahalas kamdisan adi imiwa ya anya a sa wahala mya jadi ya a fairfar sukuɗɗi kakata u umda are ne laka a da chidin mawa ne laka gata wuri kabu kaya ta zthiɗirma umɗi kulba kamda kirachi ko kama kamdi kudda hau a ko kakata kamɗi kuɗɗa zubuchin a laga yau me kandi mo jar wuli ashirgh, amma ahenya ija silanar zuba waima ada jadiwa naghata ha unɗuah ka gir mo ahiragir, ma ngthamaya ga to sukuɗɗa alan ja ta sukuɗɗa alage jata sukuvva photo tan ghiya ga sukuɗɗi nanen aln gira wulkumagr meya girso gramo alluhamdullah waima ada gadi ashira giryawa daye kanega sirlabar gan simtha taka adiwa ahenya zaman tisane ɗiya yau zaman, zamn wa ikhme wa umɗa da kampekuchinnewa, undi githya ma imeyaye matu nukana jatika illme ko allahandullah zaman non tisane yau achin silabar kaga wuh gam yaye zaman tisane, zaman sintija gan yaye allahamdullah sida mo ye thay zaman am tita sime tija sir labr gan ahenya simthah taja a ɗuya taja kab aɗawai, ja are irth a sir nasara ra kamɗa hati kompreta ghan boɗar ɗugu magha jadi sir labar guko gthata jadi kompeta danye. Shari buɗar ɗugu thumma jaraɗi amma ta sira thahwa ako iɗaiya murgha neneghi kama ka zaman tisane tija ako idiye murgha dachi allahamɗullah ka mur godaichin a ko thune kaja ta cliba ala mur ta lakur kuɗɗah mur tajadi, ɗachi ɗura mur are ka gir chiribe sirlabo kagir jayko kagir bara sira girya asheghut ta mi faida lagirr a a adi kana gatajay gramo sikuɗh kakal are a a adi negewa, ko pye a are you thghadi ka gir jay ko ka girr hau kira gir, gira mo kira gir ako sir labara kira mowanti ah kira ma adin adi madiyaye ako sir labarghi sikuɗht ga uwi faghu ma adiwa, thaa sibataffifi ka gira wulgan, dachi kanegan yan ya jaga mur a sikud tika ahiyyah mar tukuno ka gir uwi sir labr kwa ka gir mo simtha tija ta gir ta mo si bati father, ma tija sir laba aran aɗi sir shaariwa zaman thuman. <hesitation>